Patalon-gno ndraiky edy e, misy hoe <hesitation> slim a, jogging a, velondrirana a, shorta, shorta zao kaofa mafagna de magnatô agnanjy, velondriragna ndriky kaofa <hesitation> hamonjy evenement mihajahaja igny, slim ndraiky edy, kaofa andavandavanandro regny tsy raha voatery mihaja be de <hesitation> karahanjegny.